Mkpo emi ami mmade ndinwoñ emi edude mi ke nkañ nnyin emi edi mmin efik, mmin efik oro enh eda etu ukọd eka ekesibe ukọd oro, owu isibe owu Idiyak ukọd oro mkpo nte usen Iba me Ita ebe ekesi isi nsie, isi isi nsie eda mkpo emi ekudde ọnun ekap isi nsie oro esi owu Ikap isi oro isi, Idida mkpo efuk, emen abom̄ eben ke mben oro, usen Ifuñ Ibe enye ofoño nditoi, otono ndidid nduk abañ oro, enh akpa akpa isi oro Iminemke ndin woñ, Ika ko afo ekebara Ikañ, ekebara Ikañ ke enyoñ nsie, Ikañ oro ewid mme ndidin oro odude k’isi ukọd oro anam mmoñ ukọd oro õsukhọnede ọduk abañ oro ebid enyene Inem, nte nnyin Inamde ukọd, mmin efik nnyin edi oro.